ओखली ओकल या खरल एक ऐसो मजबूत कटोरा का कही जात है। एमे एक भारी मुसल नमक गड़नुमा डंडा सब चीजन को तोड़ फोड़ के पीस देत है। ओखल या मुसल यातो कोई सख्त लकड़ी या कोई सख्त पत्थर के बने होत है। पीसी जान वाली चीजे ओखली मा डारी जाती है। और मुसल उन सभय पीस देत है। जाको अक्सर चटनी बनैबे कछु पीसवे या कछु करैबे के लाए उपयोग करो जात है। सुष्रुत और चरक जैसी प्राचीन चिकित्सक को द्वारा पीसे जाने पे यो आयुर्वेद को निशान बनी गओ। कछु ओखलिया बहुत बड़ी होती है। और पारंपरिक समाजन में उसमें खाने के पदार्थ बनैबे के लाए गृहिणी मिलाई के मुसल चलाओ जात है।